نوکری ہنٛز نقل مکانی ہنٛد اخلأقی مضمرات چِھ گہری آسان۔ آٹومیشن کہ وجہ سۭتۍ بےروزگٲری ہنٛد سامنا کرن وٲل کارکنن ہیکن مٲلی مشکلات، خود اعتمادی منٛز کمی، تہٕ مقصدک کم احساسُک تجربہٕ کرتھ۔